amin'izay totoa zay zany la misy application tsy nampidiriny tangnako fe hitako anaty telephoniko ao da mety karazana fahadisoa nipetraky zay minga nampidirin'olo hafa.